Mido numta wakkati mido bingel, mido fija be pucchu ledde min be sobiraabe am ha yonde sare amin be asira. min fauna min wata limse boddum min vurta himbe do lara amin do seina am.